अमेरिका देश एक बोट ही अलग देश हो जुस की संस्कृति कई अलग अलग संस्कृति से मिलकर रा भाई। एंडी बहुत ही विविधता हो अमेरिका में दुनिया के हर देश के लोग रहो लोग स्वतंत्र रहो ठीक लोगों बेर पैसा भी बोरी हो। अमेरिकी लोग कड़ी मेहनत करो।